الحصان هو الحيوان المفضل عندي، الحصان يرمز للقوة والجمال والحرية لما أشوف حصان يركض في الطبيعة أحس بروح عالية وكأن الحصان يعبر عن الطموح والشجاعة غير كذا في التراث العماني الحصان له مكانة خاصة ودائماً كان صديق الإنسان بالسفر والحروب.